Irlanda pegua reta kua Irlanda pegua retayepe jaevi öi jaeko jae iyemongui rupi imusica, danza. Literatura jae reta imito jare leyenda jaeko celta jaeko jae reta oyembo tuisa jaereta je jaeko jaereta omboresive kavi yae reta jëtapeno jaereta täta oyomboeteno